باهي حاجه باهيا صرت لي <hesitation> الصديق الطفوله أرجع يحكي معايا منبعد عشر سنين، قعد يلوج عليا، يلوج على كونتاكت، أحسن حاجه عجبتني معناه <hesitation> حاجه باهيا برشا و تحس ألي الإنسان منسيتيهش حتى هو ما نساكش أهو.